So a taaɗii sanne, ko ɓuri heewde fuu aɗe waawi wiide ambutteyaas heewi e laawol ngol walla mobel maa bonii. Ɗun e hono muuɗun nii mbaawaɗaa wiide. So wanaa ɗun, kulle goɗɗe ana ton ɗe mbaawɗaa sifaade du. <hesitation> Nde neɗɗo taaɗii waraayi kaa fu, <hesitation> o ronkataa ko haalaa.